Ny kôlibria dia vorona kely sady maivana ka noho izany izy rehefa manidina a de tsy mila angovo be lôtra fa manampy betsaka azy ny rivotra, ka na de manidina aingana ary izy de angovo kely de ampy mampanidina azy noho ny fiaraha-miasan'ny rivotra sy ny maha kely azy.